संख्या चार के बारे में सोच के तो मैं एक ही चीज याद आवे वे हे चार कोना। मामलों की चार कोना से एक संतुलित बॉक्स बने तो व एक संतुलित चीज च। म्हारे ध्यान में आवे की चार दिशा के बारे में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उ चीज के बारे में सोच सका और चार मौसम के। भी होवे च ब सर्दी गर्मी बरसात चार ही संतुलित लगे च। चार को मतलब संतुलन लगे च। जीवन में। एक दम नियम से चलना वालों। ओर एक अलावा था कोई चीज ये गुना करवा की सोचेगा तो चार आवेगा तो चार बहुत ही कॉमन चीज च।